بيوم من الايام لقت بزوني اقليدي سحريي ، غشعتا اشقد حلوي وغادت تلبسه ، قامت أخذته ولبسته بحلقا ، من لبسته كبل تحولت البزوني من بزوني اليفي إلى بزوني وحشيي ، ف جا صاحبه غشعا قال اشني هاي اغشع كن تغيرت بزونتي ، وقام يدوغ على صاحب القليدي حتى يطيق يرجع بزونتو اليفي مثل ما كانت.